Fariparitan'izay zao da tsy afaky hanao an'izay koa iaho satria <noise> tsy haiko koa gny momban'ny Periscope izao. Manjary <noise> hanome valiteny feno vandy anareo avao koa iaho.